Tu tari dugerɔ ti ba bɔna yima yima. Tu tari sagebɔ dukɔ, tara muia ba zɛmɔlega dukɔ, tara dukɔ ti fu wa nyaŋɛ dikɛ kiim fu boti fu kiim sɛla gee tara dukɔ ti fu me san bɔta ti fu waa sɛla, fu wan nyaŋɛ dikɛ waa. Dukɔ sɛko n kiini la, fu san yeti fu kiim la gele bee fu kiim mui, fu wan dikɛ iŋa dugɛ. Fu san yeti fu mɔm sagebɔ tu tari dukɔ mɛ ti fu me wan nyaŋɛ dikɛ mɔm, fu san le yeti fu mɔm la musagebɔ, fu wan nyaŋɛ dikɛ dukɔ koŋɔ nɔɔ mi mɔm. Tu tari dukɔ me ti fu san boti fu iŋɛ abomu ti ba yi'ira ti sitiwu la aayi fu wan nyaŋɛ dikɛ dukɔ koŋɔ dugɛ. Bee fu san boti fu dugɛ la zɛɛrɔ <hesitation> tu tari dukɔ koŋɔ me ti fu wa nyaŋɛ dikɛ dugɛ.